باش توجد واحد صلاد فروي لي هو بسيط كنقطعو الفواكه لي عندنا - لي متوفرة- التفاح ولا البنان البرتقال أو الكيوي - إلى آخره- كنخلطوهم مع بعضهم فواحد الطبسيل من بعد كنزيدو شوية د العسل أو عصير د الليمون إذا بغينا نزيدوه، ومن بعد كنزينوها بوراق النعناع أو المكسرات - يعني شوية د اللوز أو الكركاع - إذا كان عندنا- وها شلاضة ديالك واجدة بالصحة الراحة.